Kua oime ou mokoipeguara, öime ɨvɨra pegua, fierro peguara, jare ovapetea peguara, öime jaimbe ipoguajuva, jare isɨiva, jaera kua tembiporu